A Madagascar aty moa zay tena misy azy misy an'io sifaky io antoa avao koa i io Maky fa ny fomba fandehanany zany mititsitiky amin'ny hazo igny i, mitsititsitiky i lafa mandeha.